Hei, Vietnamese Home Cuisine dechu hei e. Ani dechu vegetables de fresh ingredients de an mang tchina. Minimal cooking de an say tchina nea. Disa hei ani til tlum, salty, bitter, sour. Til tlum, atlum, atayin atlum, anga atlum, loujan atlum, thur, le atak de ni tchina. Kei niyon sien atak kan atak kan siam tchina. Atlum jan atlum siam anga. Hei, Vietnamese Home Cuisine dechu hei e. Ani dechu vegetables de fresh ingredients de an mang tchina. Kei niyon sien atak kan atak kan siam tchina. Atlum jan atak kan siam tchina. Hei, Vietnamese Home Cuisine dechu hei e. Ani dechu vegetables de fresh ingredients de an mang tchina. Kei niyon sien atak kan atak kan siam tchina. Kei niyon sien atak kan siam tchina.